Obiku to ku ehh <hesitation> ku mande <hesitation> masennangki tu ko mandena. <hesitation> kandena kandena bobo sola manu, manu goreng, kandena bobo sola daging, kandena bobo sola utang sitamburkang <hesitation> bete goreng, kandena <hesitation> kandena <hesitation> kandena <hesitation> sam pepe, kandena loka nasu, kandena barongko, kandengan beppa, kandena deng, kandena beppa bolu. <hesitation> <hesitation> Iya tu purae kandena danduka kandena magolo <hesitation> salama salato magolo <hesitation> tapi ngasengmi makiki natambai semisang <hesitation> mani bawang golo to maniki lapangan maningo. Angkenna mangaribi ke majjama kuparai anu <hesitation> e majama kalima raka apalagi mendung te te matahari te allo marasa cakke cakke <hesitation> kejana salana keluargaku kupure bercanda sala adikku, <hesitation> punaningoi solamto ku pakarrai, samo rakang kupakarai bercandama sola mamakku tawa tawai na sola. <hesitation>